Kaisa match chemical ni bisingtwi hór tubuo. Match ni bokhorok o potassium chloride tei sulfar hai chemical tongo abo hór cháui mano. Match no kwbangma jagao khibijak khe hor wngui khamoui wngma bai khe hórjlai wngwi chemicals wngwi thango. Haikhe a hórjlai match sticko sók phaio hórjlaio cháui tongwi mano. Rwktharnani match ni bagwi kaisa khakchangma jaga nangnai phiya bumani je jagao phano match kwbangma jagao wngwi mano. Match wngkha hór tubuna bagwi kaham tei tangwi mannai lama abo moum stove tei campni hór tẃina bagwi swnamjak. Kaham khe tonmani tei rommani abo kwrak wngwi mano tei chaya khe hór cháui mano.